No maq tiiä, et um nisuoluq ja kesväoluq ja sis ilmselt tõisi naid teräviljo kah um, minkast tetäs, või-ollaq rügä vai ma ei tiiäq. Ja sis um helle oluq ja tummõ oluq, ja makõmb ja mõromb